لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ، لو مفيش خيار غير الخيارين دولي ، يبقي فقدان سمعك... لأن البصر الحمدلله على نعمة البصر ، و ابصر نعمه كبيره و أن أنت شايف و بتاع... لكن السمع يمكن الواحد يقدر يستغني عنه